Aaming tei sui ni bisingo jeba kaisa nadi hinkhe ang sui no nanai. Sui no ani bagwui belai kaham tamo hinkhe sui kwbangma kaam tei fatarni mal mata rwkhlai o mano. Hor rogo bo sikok mangkhok rok rifrigwui mano. Ang fatar o thangfru rogo bo twlangwui mano. Aming khe nogo chana bagwui siming tongo. Nogo mal mata faikhe kharwui se thango tei nog no bo moila khai o khiui swtuiui. Phiaba sui no kok furungwui fatar o khirui tei swtuirwui mano. Aboni bagwui ang sui no basiui nanai. Nana kwlaikhai ang sui no nanai.